Na'a onre kuitanró niukau kunru kuitanró, atunka atunka ndandero najuinró ku kuitanró ajanikuru janiru chunján, uun ndavaru uun kandu kanduu vividijan kueno njonró nanandii ndero niko nuyuxia ján anuni yetuu en jun okonró kenla'a, tuli tuli nuniján ndavaru konró na'a ndanin tenró, onre kaukuru en una ndavaru tuliján kenderu nuniján yikonrojan ndande nininró ankutuján, chikonro nandi nenró uun tukutu ke'e en chúnjan, njaniró tundava viduu tuu ondajinero tuundakanru unduru ndavaru uun kudu kanduu kekona kanduna kundiniró nuu ya'á, nadita kenro chinadi kenru dukuu uke'e he onré kankunró ondonojo ka'a hí ndanin nderó.